Iya̱m va̱ mma pa̱ utarok a wá mma yi nna ká̱ wa mmami wa atarok te iya̱m nwa ngga ngəshi te ndəng nlakchi, ndəng nlakchi te nnà utarok ɓu ɓa nzhi atarok te ɓu a ndəng nlakchi mi na ɓu, ɓu wa farko ɓu ar te utarok i pa ndəng nləlak. ko ndəng ya ka̱t mma utarok i na nɗəng mma utarok i na ndəng á ɓu te i kpa̱k mma̱k, mi kpa̱k ma̱k mi chər mi wung á ɓu ka̱ pal ndəng a yà pa̱ mung ya ka̱t te mi kpa̱k ma̱k mi wung pa̱ ndəng nlakchi nna ta mi wor pa̱ ndəng ma̱k mi wung a ɓu ká̱ ɓu wa, mma̱k ta te mi ƙpa na ikur utarok amal pa̱ mma lang ɓu ká̱ ikur ka̱ she nzhi ka̱t, a yà pa̱ utarok a ndəng nlakchi á ɓu ka̱t kang a yà pa̱ mung nna yà te mi na ɓu, mung kuma mi jumum ká̱ ikur utarok iyam mung ka̱ ako <hesitation> mi wur ikur ta te mi ɗóng i kur ká̱ tum nva̱ngva̱ mi ɗong iur ka̱ tum te, mi wol na, mi wol ikur ta te utarok i ga ká̱ ikur ka̱ iko, wato ìpang iya̱m va̱ mi là pa̱ ako ta te, ipang i nang ìpang va̱ ta ka̱ akum ka̱ ìbwakan ká̱ awo ucha atarok i kpa na nkpakpa ko kuma i ɗong ka̱ atum, i ɗong na ka̱ tum har iga yal pa̱ libit, nva̱ngva̱ ga yal chit, te mi wur na ɗak mi ga mi pək nna ɗak mi pək ndəng nsur kang mi jujum na ko, utarok ijum mung ká̱ ìzangzəng, iya̱m ro nna yà otarok ichi mung mi wor pa̱ ìzangzəng i chang mung chang te á iyam iga nchi mung na yà utarok i chi na ko, Ilyangshi á mung ta ikyén na, tak i tán kang utarok i shak na i wa, nro nna mi wor pa̱ nɗa̱lka̱n mi nak iso ko ka̱t nva̱ ta mma mung nna kpa mi nəm na ká̱ ikur, ko ki mar, te utarok ka̱ nyi nkur nna mi jum mung ká̱ ikoɗong ka̱t, ikur na mi jum ko ki imar, mung ikur na ya mung nɗa̱lka̱n nna ya, nche nna ya, nche mma mi nyam ka̱ ako, mi ɗong ka̱ awo nna kpa amma asa̱l wu va̱ mi nəm nche ko jina nyi te pa̱ ɗi ka̱ nva̱ mung ka̱ va̱ngva̱ nɗom ji wa atarok te nna mung va ta na mi là ta á, te asa̱l awu aga nyam mung na ta, mi nyam mung ka̱ ako, mi ɗong a̱ tum mi pək ndəng nsur, i fel pa̱ gakgak kang mi chi na ko mi lan na mi lan na ka̱ ndəng nrusok abaya va̱ ɓa ma chi na ka̱ ta chit te mi lan na, atak i tán te utarok i shak na, i shak na ká̱ alariya nva̱ mi shak na chit te mi nak ka̱kul nwá mi nak ka̱ ashe asu. utarok i wor iya̱m mi chər mung ka̱ mung ko ka̱ asu, unəm chen i ɓa i ya te ɓu pa ɓu na na i wá so mung atarok nna ta, a yà pa̱ asu ya ka̱t, te nak a kà̱ ìɗəri i nak na ka̱ she ta su ta su ta kuma mma nəm na ka̱ ame ko iɗəri ko ame a yà alum sur ga gbá̱l ɓu ga gba̱l ɓu ka̱ aro u ɓa ka̱ ashe alum, te mi pa mi na ɓu te ɓu ya i chang byet i dalili iga mung nyam nyam ko nɗong ngga tum, te nna ya ko ɓu mung ta ko ka̱ ijili ikpang te ɓu ya aya nna yà ko. Aya ta ɓu sa̱m te i chang ianu, nna ta chang va̱ ƙa̱ ashe mung nwá wá mma, wa mmami ta̱ iya̱m va̱ chang ji ka̱ mung nɗong nɗong ngga awo ta te nnà ta pa̱, n ɗom mung ta mma masamam ka̱t ma, ɓu wa nyi ɓu chit kang ɓu na ayiya va ta á mi, mi sa̱m i va ta nna i kpan afu kpan á ɓu sa̱m aya ta te nnà i kpan afu kpan á ɓu, so ka̱ ashe iya̱m wawa va̱ a chang ka̱ mi ji ka̱ nnap otarok pa̱ chichat te mung nso, mung nso nna chang ji ka̱kul asa̱l va mi nəm ko ba wa ngga nyang ta̱ ngga nyang ta̱ te á yà ká̱ aya ka̱t amma ka̱ she mung te, aya nna chang ji va̱ n ɗom nna ji ma, va̱ mi ɗong chit n ɗóng nɗong ka̱ tum ko mma nyam na ka̱ ako ba pa̱ i ya pa̱ libit libit pa̱ chatchat ka̱t so that a yà pa̱ wa te ɓu te mi sa̱m ayiya ɓu sa̱m ayiya ta te wa nva̱ mmaɓu ka̱ nsa̱m aləmwa i kpan afu á ɓu ka̱ ɓu ɓu dade ko ɓu ya nkam ko, so mung nso nna chang ka̱ mi ji ka̱ she iya̱m wawa atarok a ji nche ji nɗa̱lka̱n nyi kuma iya̱m nak kang nyi utarok uro i wa te a ya iso pa̱ o nak ka̱ ashe ka̱t a ya ìzangzəng pa̱ o nak ka̱ shishe ka̱t te ɓu ya mi jum na wan ta na, mi nak iya̱m ro ko ka̱t ma toh nɗa̱lka̱n ta te onəm i wa iya̱m va̱ nak kang chang, onəm va inəm inok ka̱̱ she alum te i ɗom pa̱ o wa nɗa̱lka̱n ta ka̱kul pa̱ achwan ìzər ka̱t, ɓu wa mung va̱ ma chi, mma jum na ma nak iso ko te nchichang jiwo pa̱ ɓanaɓana te nɗa̱lka̱n jiwo te i chang jiwo ka̱t mi ak iya̱m ro ko ka̱t mi wa na wanta pa̱ kpa̱l iya̱m wo Kuma mmung nsam wa mung ta ka̱ ɗi te yà pa̱ ra ayin atak tán, te nna yà ka̱ nchang wo nna kpa nchichang nna ta̱ pa̱ ka̱kul pa̱ isəsam á ɓu ka̱ atam, te mung nsam agbá̱ng ka̱t, ishi mung nso a yà pa̱ nwa mung kang n re atak tán, nsam va ta mma na chang ka̱ i ji ka̱ ashe mung, so iya̱m wawa atarok pa̱ chichat te mung na n ya ka̱ ashe iya̱m va̱ utarok inəm i wa á, ndəng nlakchi ká̱ mung nso, utarok i wa mbyal wa nva̱ ka̱ n ləlà pa̱ otarok i wa mbyal iya̱mkang amma mbywal iya̱m nkang ma i ɓa i ya ka̱ apal ka̱kul onəm oga kpak iya̱m mma i wa, amma i i i wa so mung nso na utarok nyi ji pa̱ chichat ka̱ utarok, à ya pa̱ mung nso ya ka̱ nzhi ka̱t, te utarok i pa ndəng iɗəri i na ɓu, utarok i ga iya̱mkang masamam mmaɓu te ɓu ga iya̱mkang te ɓu ya mal pa̱ mma kap ɓu ka̱ ma̱k ta ka̱ she á igugor ɓu ka̱t, ɓu ya ko ka̱ awo ta ɓu ya iga gbá̱l ɓu te ɓu nəm ko.